إذا كنت تريد تبني قوة جسدية، ابدأ بتمارين المقاومة مثل تمرين الضغط لعضلات الصدر والكتفين، وتمرين السكوات لتقوية عضلات الرجلين والوركين. جرب أيضًا تمرين الرفع بالأثقال لتقوية الظهر والذراعين. لا تنسى تمرين البلانك لعضلات البطن والمعدة